بلا شك أعتقد إني ساكون جيدة في وظيفة التدريس فأنا أحب مشاركة المعرفة ،ومساعدة الآخرين -عالت- على التعلم ،والتواصل مع الطلاب وتوجيههم وأيضا أحب الإبتكار في طرق التدريس وجعل الدروس ممتعة، كمان استمتع بالتفاعل مع الطلاب ورؤية تطورهم، فبالنسبة لي أرى بأن التدريس ليس مجرد مهنة، بل هو شغف، ورغبة في إحداث فرق في حياة الآخرين.